Ireto zao gny fomba fahandro an'Afrika Atsimo agny: Sakalaka, Biltôngy, Lelàky, <noise> da <noise> gn ny fanampin izay gn ny Sozaty; da misy avao koa gn ny Pareoro; da misy koa gn ny tômaty bredy; fagnampin zay gny <noise> Bray. Zay gny tena fomba fahandro amindreo agny.